Mi mauni er biri, biri fulɓe gaskiya gelle amin de belɗe joɗe, gamma gelle amin de gala hallede, tayiɗi awartai njododa gamma ɗum njoɗimi nder maje har Allah waddi hande gell amin miyahai goddum ferejuni ndermaje, gelle amin begidi kodo, deburi yikki kodoma dow mo gell, kodo tomo wari dum aldatamo e welo, hoɓɓe woɓɓe tobe ngari harebe gi'a gellede kam hande abunci neɗɗo towari sai owadda owadda owadda ɗum hau tana ɗum kwanoje ɗuudde? sai a sutti ndi nyamata, towelo kam gelle amin gaskiya degala welo. Gamma kodo tomo wari diunaneki kam karrama wa wala mauninki kidum aumin tako towari gamma to abinci ndiyam yarki, dum pat wala kodum wadanta neddo, to shinkafa ngidda, dum waddante, to taliya ngidda dum waddante, to kusel ngidda, kogidda pat dum wadda dum wadda dum, to nyiri gidda dandi, to li'o bokko, to li'o tumatur, to polle, ko gidda pat dum waddante sai a sutti amman wob. Bekam gaskiya tayahi e begoni ɗum hollatama baƙin hali goɗɗum, nda hande miwari gellede be aldiyam e belo be kokkatayam ko nya- nyamaimi welo partiyam, ma ɓegiɗa hoɓɓe gaskiya gelle amin kam ɗum ɗun wala, tawari ta koɗo kam, adilli data e welokam, nani welo kam saini tepa peure nde pewata amman a dillidata e welo kam. Amman ego kam tahayi gaskiya kowelo dogginai neɗɗo dilla amma koɗo nani mowara ɗo kam owiya Biri ɗum shilaɓe, ɓe shilaɓe a ɓebo be kokkaina abinci, ɓefa naɓe kokkai, gamma ɓe shilaɓe, gelle maɓɓe ɗebo mowon anda ɓe? ɓe shilaɓe pa, amman ɗokam neɗɗo towari Biri kam fotaka dilai wi'a dillidi e welo kam ɗum shiltake ɗum abinci kam ko diyam kam ko ɗum welani ɗum waddante ɗum, saini wodi giya ɗum wela awawata nyamuki ɗum naɗum iri ɗum nyamata e gonɗa ton, amman ni ɗum waddante ɗum aldatama e welo kam ego kam tayahi ai welo gontan go nazzete dogga, ngarta amman gelle ɗekam to welo kam, bota wari akoɗo to demal giɗɗa maa tohar wodi mo anduɗa kam. A ɗum lenyol ngol ɓadaki to demal ngidda, ɗum hokkete fellere demal, a'ah shago ngidda umtuki nder gelle ɗen, tohar akoɗo ayahi haro lamdo ni ayi nda- nda, daga kaza nyibtuɗa awaɗi bayani e nyibtuɗa e daga kaza waddi kaza waɗi kaza to ɗum rokkete fellere maha to shago mahatama, a'ah kasuwanci goɗɗum ngiɗɗa fuɗɗuki e be gelleɗen. Kasuwanci bo boɗum ɗum-ɗum alte ngaɗa. Amman e gokam tayahi begaɗi koɗo jaɓɓaki ma goɗɗo toyima hei ɓerde mun tanyi yi'a ba goɗɗum ngiɗɗa haro muɗum, amman ɗokam gaskiya towari gelleɗe kam a yi'ai mauninki kam. Wala mauninki kiɗum maunintama tawai gelleɗe. Tawari dabba ngiɗɗa maa goɗɗo wawai nyebta hokkumaga mere to holli awala hallede awala goɗɗum e maɗa, a wari makaranta ngiɗɗa nassuki maa wala kodawoma, to islamiya ngiɗɗa nassuki maa wala kadowoma ɗum alete nassa.